Ôh azafady eh, andeha misy dia agnay zay ka izy rôh anatign'ny herinandro da mba miangavy rô, mba tondraignareo io voninkazognay io mandram-pihaviagnay, da ndre isaky marandray avao sy magnina, famboarako anazy io mandrainy de isaky ny hariva f'izy sy magnino ndre isaky maraindray, da ansa ky igno raha tiagnao indesiko agnao re-raha ohatry ky hoe iaho raha mipody?